<noise> Laha andeha <noise> a Sirlankin agny <noise> da da Boudisme gn'akamoan gn'olo agny am fivava. <noise> Mila hainao <noise> avao koa hoe misy gn <noise> fivava Hindouisme <noise> agny. Da gn fivava Tamoulse. <noise> Akoatsin'izay <noise> da misy <noise> katôlika avao koa gny <noise> gn'olo <noise> mitoboky ao. Fa i da mana ny taojavatsiny i. I koa mbô mana ny fomban-dRazany.